اقول له حاول تخصص وقت محدد يوميا ولو كان بسيط سواء كان قبل النوم او اي وقت، ويكون يحمل كتب او مجالات على جواله ويكون يقرأها في اوقات الانتظار مثل اثناء المواصلات يعني مواضيع تهمه عشان يتحمس لها في نفس الوقت، والاهم انه ما يضغط على نفسه ويستمتع بالقراءة عشان ما يرجع يتركها، ويستمتع فيها مهما كانت الكمية.